Mnyamba ambae nimkulu, alina nguru, hasa, kwakweli ni tembo ana nguru sana. Nini, nawai moona, <hesitation> naemoona kwatite sehemu ne sewa kwatite sehemu yene nesewa murijo, kondoa murijo, <hesitation> itundwi, nalima, demuona, arinavasilongwile navasinga, <hesitation> dotanguro mnyama atite nguru. <hesitation> na ni mkulu, kwanza vasinga vachwe ni maisha nikatekate viulu, avahedilya nikatekate sehemu avarituku, kana fyukire ivavirya kamsole nivu nini nakatikati kama uvikile! Akamushona katikati. Kolo mnyama, nimkulu sana, kwakweli sisili tuku, ne namuona kwa jii, namuona, kula mnyama nimkulu sana, kwanza yaani sijui nona nikilinge kwanza atite iyako kusina umunyama usio usao ufanishe tuku kwanza naja. Sina tuku, koo kira alalagi koo ukulo a- aruno, kusina tuku, <hesitation> wekaulanga maisha kanini aji simba, ka simba wosaka ko- komuvaie ulo munyama. Labda ugu na simba labda na wasano, sita devomunyeo devomukanye kwalda mukanye, lakini kana umudu musala vonouwezo tuku. Katika nguru sana kwaikindu chouwisha motoni ntovika, <hesitation> moto maisha raa- raka raa- rakaune mte, kuti munyama walu une ntai. Kusina tuku namnyama noulugu na mute, kwahiyo imunyama roosi, ula mkulu sana, atita mguru sana, na nimunyama ambao, kwanza kusina umuntu wa- yaani kusinjeo munyama ulusa ukaelezea tuku kwajili ko- ko- kokwatembo, tembo nunkulu sana, kwakweli, nini nayenda, vanyama wala foo navamanyire. Lakini kusina munyama ambae arafikira tembo ituku, <hesitation> sio kusema labda ani kwera alikukwela munyama aliku, ninolanga kusina tuku munyama afikira tembo, kusina tuku zilimanisha yaani, yeye nayo kongoza, koukulu, konene, <hesitation> japokuwa kuseye kubado umaanisha yaani ni- ni- nisimba lakini wi simba alele koo bado lee. Na ukula tembo maisha yofana ongozala eehe, koo bado tembo, fana ongoze, koo saa voutanga maisha youlumo ulumo iyenda, hala wosi na kusina na muna hara muzia tuku. Na kusina muna muzee ukana sehemu ya maji, kutonyumaji, yaani fana hadema hara jiriminyama yoosi ku simba, siu chui sijui kali, <hesitation> kigasi yaani. Muhenjera vala yi kwanza anywi maji. Madevusi kwaninin, yeka nafikira, anywi maji, pala anywile maji hara, aloka madine avangi vanunu, hata kana vala vose simba namkulu we simba nao- no- no- no- nomonaisaka lakini simba soto ufikira, kwa tembu ituku. Kanamwene ivi kwanza simba kamwena tembo yamwene vakahenjara, akatanga baba afikire, mukula na mukulu viai simba umuweza tuku, kwaakiri yatite <hesitation> koo kula atita kwana kulwatiri jo ninjole kuona tairi jo. Ili jonekana fause kwanza nanii, nisahani au ni sasani ni baku niribakuri kulola, lolwa tulyale, kubanijola tuvili lwadia yaani, koo imaanisha alum mnyamya ulinumukulu sana, kusina muno kufananisha tuku nuru munyama tembo, kwakweli, kula munyama nimukulu, kwani adimila ala vosi lazima oveke, lazima maisha yalave vofe kwanza uvu lazima vofe umnyama we, kweli umunyama nuvujira hamna hatari tumuhenjere, kanachakula tumuhenjere vialie <hesitation> satishiwa kwanza tuku ofa washuka nimma. Kwatite munyama chomtishia ashuka nunyuma, kusina tuku, zaidi maanisha yeye, ila yakanavikila msimamo noajialamwere veka. Kana yasire amaisha ukusina muntu! Woukuja tubhati, kusina umunyama usu- ujunywa maji tuku alemi, na nakweli afana avuie, adi arejwa numaji munyama ulausiole, konasile maisha ilitonga ileji. Jinini vinoka wavikusina umuntu wivi! Wokujina kanavikire mi- mi- miena kaya tukusina kwingi tukujo kinalahala ji. Kwahiyo, tembo akula sana arume, mwesama muona tembo, kwakweli ni tembo ni salute muvala saluti tembo, ninamwona hasa, sio huyo wera. Wala sio kwamba maanisha nene usilabda youkadisiwa, ninimwene ivo namwona tembo janta nkuulu, mpana najii. Tembo nummanyira maanisha jisankoali nozi yachwe kwanza yasofaa, kane maisha ngozi yasana labda lasana vina msa- na- na- naota, kulasi akasolo tabora tuku munduwane. Kwahiyo tembo namukulu sana nukuele kabisa yira, tembo nimkulu sana iyekanele.